ऑर्गैनिक फूड म्हणल्यार असले खान जितां रासायनिक, वा किड नाशका'चो वापर करिनात। तसेंच नॉन ऑर्गैनिक फूड हे रसायनचो वापर करूं बगेन पिक वाडेतात। ऑर्गैनिक फार्मिंग पर्यावरण'खातीर बेस बरे। ऑर्गैनिक फूड महरग अस्तां आनी मेलपाक माट्शे कठीण, तसेंच नॉन ऑर्गैनिक फूड सवाई आनी उपलब्ध अस्तां।